Mes <hesitation> m’i ra naj instrumenti muzikorë ose me knu nuk jom prap e sigurtë. M’kish pëlqy shumë me ditë me i ra naj instrumenti ama prap se prap <hesitation> kisha zgjedh me knu. <hesitation> Këndimi osht njo ndër talented ma t’mira që munesh me pas menoj edhe definitivisht kisha pas qef me knu.